hiitati <hesitation> ishati dunia arra bila ufi gabbatin unum itati, manif itati enan, yaani waatin arratan won tente kulli perfect way midasitet dandete ufi hingabitu, atam ufi gabita enan won tente kullin sawum jirti, won at midasite rawwot ufi hingabituni dandete, anif manif akan ite, manif akan ite hinyetu maan ennan won sun dudu akum ishia ijete midasite, dub ak dansa.